മസ്തു ബുദ്ദിവന്ത പ്രനിലുല ഐതു। <hesitation> ദല്ഫിന്, ഛിമ്പന്ജി, ആനേ, ഓച്തോപുസ്, കഗേ, ഗിലി। തിമിന്ഗില ദോഗ് ഇന്ഛപുര ഉന്ദു ഐതു നൈ ബുദ്ദിവന്ത। ബോക്ക നിസ്തവന്ത പ്രനിയ ദിപ്പുനു അവു മനുസ്യന। അദേശരിയല ബോക്ക വിവേകപുര നിര്ദരദേതുന്ദ്ര। ദിപ്പുനു അവു കേലൌ വിസിസ്ത പ്രനി ലിപ്പുനു ഐകു। ഐതതേന ബേതേ ബേതേ വിസിസ്ത വദ। <hesitation> ലക്ശന ലിപ്പുനു അവു ഏദ്ദേ അപ്നു।